我最大的希望就是我儿女儿和我老婆和我的孙子们都会相信上帝都会一起去做礼拜然后他们他们的信仰都会慢慢的传下去下一代

本地艺术家我就不很清楚不多只是说我看的艺术家多数都是外国的我很欣赏艺术家因为他们的看法他们的想法很特别和我们不一样呃他有时去参考他们的作品会帮助自己啊去xu xu xu xu思想方面会改进会改变有时在他们那边会学到一点点so that生活没那么单调生活比较有意思啊我自己本身是一个啊会计师所以说做很多事情很直直倒转的没什么艺术就是说会对还是不对艺术家他们的看法没比较不一样他们不一定东西是会对还是不会对他们的想却想想象想像的能力较高所以参考他们的作品有时候会改变自己的想法和想像

我觉得沟通很重要，比如说有一个小孩在学校里发生什么问题，老师就第一时间通知家长。家长如果说真正有什么原因，家长就要第一时间给老师知道。then老师和家长能够一起，想一个办法出来，怎样帮这个小孩去克服这个问题。

我记得的上一次搭船去新加坡要搭差不多三小时它的风浪不大不过船很慢然后要等很久才到新加坡

这要看个人的生活有没有时间去参加一个队咯我本身比较觉得两个都是很好主要有运动没有运动是最坏的就是咯对咯

当我是一个小孩时侯，我很希望我长[uhm]大以后我可以做一个老师。我觉得老师可以教很多学生。每一个小孩很尊敬老师。我也很希望我可以成为一位[uhm]当每一位小孩可以尊敬的老师。当我长大以后，我发现, 不管是做什么工作都是很辛苦。我现在只想做一个很有钱的人，钱永远开不完的人！

一个人运动对我来说是较没有效力因为我一个人我觉得自己很闷啊不知道要做什么也只是可能也有试过 tapi 也只有几分钟 nia 我就不想要去啊再去做下去咯我较 suka 团体一起很多人一起做这会觉得有伴咯

呃在我们国家呃小孩到17岁都可以投票了

我住的地方是在诗巫砂劳越马来西亚天气叻今天是很热有到达三十八度了出去人就是一直流汗然后家里冷气要一直那边开没停的

我手机很常以为记忆已经满了变成他反应很慢我很难能够做工很快用我的手机我的线有时在呃一个地方他收线也不好很难能够跟外界联络

运动我现在参与各种的运动就常的时候三次的呃走路走5 kilometer 呃 走路到处头放轻松看看上帝的创作看天呃看树一天做工里面的烦恼一下不见去走路的时候流汗流一下身体也觉得很轻松很精神一下好去。走路走下也可以减肥如果没有的话吃的东西都没有消化去都在身上的所以体重就一直加上去我现在也很suka 呃打球因为打球会锻炼我们的头脑会懂球怎样打这边那边会赢会会会做比较好而且打球会遇到很多朋友做朋友一个人都要有朋友不然生活很孤单打球也锻炼自己头脑比较精灵不会那么死板不会那么迟顿所以说各种的运动都是对身体有好最主要的是每天都要定时间去做运动

我若是要看一个医生叻我就是要做一个预约要打电话说明天几点后天几点或者说下星期几点进去看他要看下医生几时有空几时能够看我

我很担心现在的AI 科技我很担心有一天给它发展过头去它会去伤害人人是有感觉的以后的科技会会有感觉会觉得妒忌觉得会想代替人

本地的节目我很常就是看他们的脚球咯看 Liverpool 踢脚球今晚有一场 against 打 east switch 希望 Liverpool 会赢啦他们是越打越好掉

我很喜欢绿色绿色给我觉得很舒服我比较多买的东西我都会选绿色绿色是我最 suka 最 suka 的一个颜色

我會跟我朋友說叫他藍冷靜下想到底這事情發生是真的還是假的我會跟一起去證實這件事情他好處的要怎樣去應對我會幫我朋友去看怎樣克服這件事情

我小时候就是读圣心小学较大时我到18岁就在圣心中学我们的校长很严不过很好每一个先生学生都会怕他都会尊敬他都会听他的教导

在你的文化中间 ahh 是要用怎样的

在我文化中我最喜欢的节日故事就是我们做年那头年兽来我们乡村去打扰人的生活然后人用火炮给吓走它然后就是做年很快乐的做年给我来讲那是我最喜欢的故事

教育上要是有电脑和网际网络是最好的，因为这里的物会较多，学生先生排排一起都可以问，学很多物，

Erm我是对家庭很重要的我的啊结婚生两个孩子男孩子一个女孩子一个一心一意要带他们大社会社会上有用的人啊最重要的他们从小就是要认识主耶稣基督我大的那个儿子啊树啊今年32岁他已经生有两个孩子then他自己一心一意会疼上帝会带领老婆孩子去看去知道做礼拜女孩子一个也是今年毕业他和他的男朋友都是信上帝的所以我最大的安慰不是说骄傲就是我这两个孩子长大下他们都会疼上帝都会跟上帝这是我最大的安慰咯也使我自己很骄傲因为孩子长大了两个都是很懂事没有乱来呃我做啊妈的都觉得说我责任完了他们会好好做人好好疼上帝这就是我的骄傲咯

我会去问医生看医生因为觉得说别人他们也不是医生你听很多等一下若有什么事变成你啊会会拖一点时间去所以说直直去问医生是最快的方法了咯医生会给你最好的解决的方法

我没什么喜欢的运动和体育若讲真真要讲很喜欢的话那就是跑慢跑这对我一个四十岁的女士来讲这是较轻松的运动

我希望去能够帮助人，生活较健康，较快乐，较有意思。帮助人能够做较多东西，做更快，做更慢。

我家有种红毛丹和榴梿。最近红毛丹生很多。榴梿种四年，五年，六年，一粒都没生。但那红毛丹一次生就生一千粒，很好吃，又甜，又红。

我最喜欢的名人是修修女修女Teresa 他是一个很伟大的名人她是一个天主教的修女他帮到很多人尤其是印度她的爱没要求回报没条件的他是很佩服也很尊敬也很满意也很喜欢的一个名人

在学校里面，一个学校里面有可能有50班，一班里面有40个。然后，整间学校一般大的学校有2000个，小的学校一般下只有20个。然后他们来来去去很重要咯。

"这“ahh""十年里面，这世界天气方面，是变过多了咯。我记得孩童时候，从来没有觉得有现今这么热，也没觉得说下雨的时候会下到。。大到""erm""涨水了这么常。这就是因为天气改变了咯！以前很多树，现在因为发展，树都给人砍了。有时看见土崩，崩下来，河边崩啦。旧时船会行的。现在连小小的舢板，都没，都没能走了。就是天气方面，在这十年里面，会看得出是实在改变过多了。热的时候，就很热。下雨的时候，就下很利害。不像以前那样，什么“ahh”就是“ahh”较较半中间的，没说特别热，或者特别湿。但是这几年来，看见过多的改变咯。现今的热法，是热到会到三十四度，这是很少见的。旧时做孩童时候，天气热热热，但是没热到现在这样。这就是因为，“ahh""气候变化的”ahh""后果咯。"

我最喜欢的一段是我能够跟我自己家人一起吃我会很早去菜巴杀买菜买肉then买菜买肉以后我会带菜回去我自己家洗菜切肉预备每一样每一个订制都会做到很仔细希望可以煮最好吃的菜和肉给我家里的人吃

电话若是用太多去现在有时候啊旁边的人你我们都没去注意都没去没去跟人讲话天天只看电话没看人天天看跟电话讲话没跟人讲话这点是很不好的

团体运动会有一个合作的精神个人运动可以用自己的能力用最快的时间拿到自己要的成绩

呃这个科技发达是会好的东西只是说呃数额的事都比较危险因为呃若不小心呃钱就不见了咯

我啊爸是中国福州出的1950年他12岁时候出的胆他很常就会很我们说中国的故事胆他也也很想回去中国福州乡下拜访亲戚朋友们

网络银行现在是很普通很方便的东西虽然他有风险人会用网络银行跟你钱转走去还是用你的户口做很多犯法的事但是我相信执法人员可以好好去管这个还是说加强这个黑黑通网络银行对现在还是以后的世界来说是必须的

最近的2024的奥运 Olympic 刚完那个他们会跳很高跑也跑很快游泳也很快跳高跳远踢足球打篮球都是美国赢

我住我大自然的变迁一半是人为一半是我们做人可以去预防的可以去怎样跟它进步还是减少它的伤害一半是我们不能做的东西

我比较喜欢看呃不不会怕的不不会恐怖的全全爱情故事的呃笑话的咯这样的电影那个电视也很喜欢看打球看电视晚饭吃好一天经过一天的工作很累坐在那边我不要看很很多故事很多呃像说啊美咯什么这样啊suspend 这样的东西我不会看我就是喜欢看很平常的很简单的笑话的或者说爱情故事看下人轻松轻松下人笑笑啦一天的劳碌和累就没有了看电视晚饭吃好看电视是一个很简单的消遣给我讲然后我也喜欢看煮菜的节目或者比较比赛煮菜的节目啦或者是世界性的国际的我都很喜欢我也喜欢看他们介绍吃东西或者去看玩耍的这样的电视

我最多看的有叶叶的树，我很喜欢有叶叶的树因为它是青色，青色对眼睛很好

我的生命没有什么好骄傲的，我只是很欢喜。孩子们大了，自己当家，自己会，他自己会独立，但也会责任。我的女儿也很乖，现在也有很多朋友，对她的工作也很满意。

好好做人希望呃不可以懒惰会独立呃做工讨吃呃有自己家庭呃会照顾啊自己家庭会相信呃上帝呃会照顾父母会孝顺父母也希望呃健康呃会健康有主在他们心里

马来西亚的政府很多地方要进步的就是说他的经济和他的政治都需要很稳定不然的话我们移民较辛苦较难讨吃知道吗

有很大的不一样现在的年轻人还是单身佬还是少年学东西很快对他们说用新科技是很方便很容易学到的东西 tapi 对中年这是一个挑战他们要用很多的时间去学也很需要有人去教他们

我多数都会煮两粒鸡蛋，红酒鸡寿面。一起做啦一家一起吃，每一年都是这样。一家的人，每个人生日，就是做一样的事情，给大家知晓说是谁的生日。小孩现今大了，也会买一粒 cake 回来一起切来吃，也很有趣味。

今天我儿送一束送一束很美的花给我的老婆生日，他澳洲寄过来，那我女儿也是送花，她送的花会较小，不过很可爱，她在古晋买的。

我们国家的学校是有教三个语言马来文华文和英文

我最想做的是一个销售经理带一个队去把这个市场做的很好怎样把每一个目标做到达到

在这社会里面。有老的，有小的。我觉得说，做老的不能一直以为自己很棒。这是过来过来 过来的人，因为新的年轻人，他们的背景不一样，他们的看法不一样。做老的，咱们要耐心听他们讲，了解他们怎么这样的想法？不对的地方，要有很轻，轻轻的接受他们。或者说，自己也要学一下。头脑不可以太古古董。[ahh] 不可很固执，有的物，要听要看年轻人的看法。 有的物很多也值得值得我们学的。以前人可能更为自己想，较自私。现在年轻人，会为天气变化咯，或者对别人，或者社会 这样的 ahh 方面去看，去了解物，所以最重要的是好好的跟他们沟通。好好的了解他们的想法，and then才能够有自己的想法。跟他们听。so that 他们能能会意说为什么我们这样想或者我们能会意他们为什么这样做。

我对气候变化的看法，很不乐观。现在冷，很多地方都会涨水，很多地方热时候就很热。冷时候就很冷。下雨时候就下特别大的！

游泳是一个很好的运动也不会热也会锻炼身体也没很大的风险 for 运动的伤害是一个很好很好很好的运动

我很怕手机也一下坏掉里面全部的资料都不见去还是我的手机不见去这对我来讲是一个很大的挑战因为做工和家里人联络和朋友们联络都是用手机所以手机对我来讲很重要

我没很有影响还是很有 suka 的本地的艺术家因为本地的艺术家较多就是要赚钱不是真正为了艺术做工

讲要学一门东西就是水电水电技术 ho 做什么叻因为现今什么东西都要有水电的技术 ho okay

我都一次有手机的经验是我跟我的朋友买第二手的手机我都觉得很高兴了现在想回去觉得自己很傻其实在我的那时年龄那个年代手机是没必要的

我最喜欢的节目就是出去跟朋友一起喝茶车大炮讲天讲地什么都讲出政治讲家庭讲生意咯

马来西亚是一个很好的政府他们会帮助较穷的平民较穷的较的人他们都会帮助每一年分钱给他们帮助他们的小孩去读书dan也有中央医院里面看病的他也会照顾这样的病人他们用最便宜的钱有时候都不用还有时候治病看是太好的

新闻咯 ho

就是用去学校对我的国家我的人民就是用学校还是去一个特定的地方投票会在纸上面画一个叉还是画一个勾去代表他支持谁

对我生命里面很重要的一个人是我的啊妈我啊妈是一个很本事的女士他生六个孩子还是算时间教书在教会里面还参加很多活动做领袖他的一身很本事也很厉害煮菜教孩子很厉害and then到处做领袖他把六个孩子教大还要全时间教书是一个很不简单的事现在我两个孩子有时加做工都觉得很没有空想起他六个孩子以前生活没有现在快过有车开以前他带我们时走路骑脚车最多是波波车所以我啊妈她的一生的人生我是很多的鼓励像我啊妈这样这么本身的女士真是真难得

心理健康是很重要的物。因为现在社会，工作，家庭咯，压力都是很大，运动是最好的保持身体健康的方式。天天都要运动。常常运动，汗流了人较舒服。

我会跟他们说这是一段时间而已过一段时间就会习惯了我出门做工是为了赚钱这是没有办法会发生的事

我住的地方的云很美。一半下有圆的，一半下有扁的，一半下方的。我本来是很喜欢看云的一个人，我觉得云让人感觉很自由，很轻松。我看了很，很轻松。